एदी बरफ पानी सम्झले जौत मुइ मुस्ताङ घुमे गेल सम्झसही नाही । कतउकी मुइ ओहवा जखनी गेल हलही घुमे तखानही ओहवा हिउ परल हलिय हिउवा परके पनिया फेरी जम्मा जामल हलइ । हसे झर्नावक पनिया फेरी जम्मे जामल हलइ ओहवा । एबे देउनकही एबे जामअली पनिया इचिहिची इचिहिची बहइ हलिय कहाँनहु एकदमै जुड बयार बहइ हलिय । ओहवही मुइ सम्झसहि